په پولنډ کې یو دود دی چې د ایسټر په دوشنبه نمانځل کیږي، یو ځانګړی او په زړه پورې دود دی. په دې ورځ، خلک په یو بل اوبه شیندي، چې د پسرلي د پاکوالي او نوي ژوند پیلولو سمبول ګڼل کیږي. په ځینو سیمو کې، ځوانان نجونې په اوبو لمدوي او په ځینو نورو سیمو کې هلکان او نجونې دواړه په دې لوبو کې برخه اخلي. دا دود لرغونې ریښه لري او د پولنډ د کلتور یوه مهمه برخه ده،